Yaani kwakweli ungalole une, yaani tuku vuholwa, wundiko napanyumba jangu apa, ungalole, ikyakwanza, ungavoni unga- undikani ukuitula usyangu ndikonelela vunonu, kwanza, ungalole, isyinu sihano kundiko napanyumba ijangu apa, yaani ndileke uku- ndileke- uku- ndileke ukupulika ikunuku kyoni ikira, isyinu isyo sihano, yaani siliku si- yaani ndili ukupulika kabisa, itulo ndyaipata vunonu, nasindotwa atatu usundya ilota ndyaipati indoto indoto nono. lweri, isyakulota, ukutele labda ndufungwe liduka livaha, ndinya ndinya duka ndikusa. Lakini uhu- u- u- uhu- uhukonelela isyinu sii- sitova kukenya kumabati ukukonelela kulitulo nandikawesa ukukonelela <noise> isyinu isyo ungasilole <noise> ikyakwanza <noise> isyinu <noise> sileke ukulila ukyanya <noise> kumabati. <noise> maana <noise> singarile <noise> kukyanya kumabati <noise> itulu <noise> nandikawese <noise> nasikawese ukuvoneka, <noise> ikyavili <noise> ilintuje. <noise> ilintuje, <noise> lila lulyene livivi <noise> lingisya panyumba jako, <noise> ukuvika unyemukatsi, <noise> uwese ukonati indoto <noise> wibitile ipanga wiku- wikidu umunu <noise> au wiku ukonile ukonile indoto <noise> uona labda ukonile indoto <noise> uwona labda <noise> umunu imile pandyangu au ukonile indoto uona labda <noise> inya- ilinyi- i- i- i- i- ili- ilinyau ughona lilile. <noise> kwahiyo <noise> ilintuje ilintuje kwakweli panyumba ijangu <noise> uvundikona <noise> itulo ndyaikusi itulo <noise> sivapani pajangulile ukuvoneka, <noise> ilyadatu, <noise> ungalole, <noise> ilyadatu pangave nikilabu, kitove umuziki avanu vita amakelele vinyu uvukimbi <noise> ndisengire inyumba jangu jilani! kwakweli uvundikuvundi ndibapa kukona nandikawesa ukukonelela itulu nandikawesa naso. Kwahiyo, itulo syaivana sipali <noise> uvona tena uvona ndipili- ndipilisa amakele kala kuvinyu uvukimbi vito umuziki mu- ui- i- ikilabu, winywe uvukimbi kwahiyo ponindikona itulo pana ndikawesa ukukonelela, ilyani. <noise> Ukusee ni- upundisengire inyumba ijangu. Ukusenga jirani nunsevo <noise> ukusenga jirani nunsevo, <noise> ukupulika, <noise> amakelel ka- ka- kapambali utwi pikipiki, <noise> ipambalyoto, <noise> kwakweli ukukonelela itulo nandaikawesa ukukonelela, kabisa ndikawesa ukukonelela itulo isyaija kakabisa, wuna katale ndisike mwindi pondi ndipulisa mumbulukutu uvukitova makele ama- amapambano twamapikipiki ako. <noise> Ilyahano, amamutu ghaka kamavaka kaikenda mubarabara aka <noise> inyumba jangu uvusu- u- nana i- ui- panyumba jangu atituluma ndaiwa naso, nandaiwa naso kabisa, ufwitule usyaija kalwena ndaiwa nasyo kabisa nandaiwa nasyo. Ilyane, ilyasita, yaani, uvudisengila apa. <noise>